ممكن نمشي المسافات إللي هي تعتمد على خمس تاشر كيلو أوعشرين كيلومتر لاهي في اليوم، إذا كانت الأرظ مستوية ومريحة، بس طبعا مع فترات راحة، ونحب المشي واجد بفترات- المسافات هذي، المشي هذا يقتصر عليه تعب <hesitation> واااجد، بعد نرد <hesitation> نرتاح منه وبعد نروح <hesitation> نحس بالتعب. <noise>